Lafa hanao tambatamba sary zany da mila angony ny sary e, ny lahasoratsy da ny fitaovana rehetra izay ampiasaina. Da ampetraky amin'ny taratasy raiky amin'izay i raha iabiaby zay. Da lafa vita zay da arotsaky ary ampia singa fanampy toy ny hosodoko na ny sary.